فذهب مباشرة إلى جمعية الجغرافيين، علشان يسجل هذا النجم بإسمه، علشان الشخص اللي يكتشف نجم جديد يكون له الحق إنه يسجل هذا النجم بإسمه، فهو فرح جدا فهذا الشي، وراح وسجل النجمة باسمه مصعب الأزرق.